Kua tëtä jae nunga vi, oiko ñomai ñorärö rupi va, oñomuätä ɨvɨ ipore, jare oeka mbaepuere, oï vaera ivateavei ïrü tëtäretagui, jokoropi oïme ñorärö rupi oiko, oïmeko aipo yade yaikua mbae jekopegua küraï oiko vaera